أكيد لازم إنه يكون للأفراد حج إنه يختار وين يبغى يعيش، وأي بلد يفضل، ويختار وين يروح، وين يسكن، وإيش الطريجة اللي يعيش فيها، المهم إنه ما يؤثر سلبا على غيره، ما يحطم حياة غيره، وله الحج إنه يختار البلد، يختار المكان، يختار أي أسلوب هو يبغاه.